طبعًا أتمنى لو كنت <hesitation> أقدر اتكلم بالإسبانية <hesitation> ليش؟ لأنها من أجمل اللغات، وأكثرها انتشارًا، واللي يخليها مميزة بالنسبة لي الثقافة -ال-العالية ،والفنون ، والموسيقى، والطعام <hesitation> التواصل ،السفر، <hesitation> التعلم، <hesitation> يعني فيها فرص مرة مرة كبيرة اللغة الإسبانية.